Wo baluuñaa maŋ beteyaa. Hani ala neenee maŋ kunboo kuu laa ite kaŋ, bari a ye a laa i baandiŋo kaŋ. I maŋ ñaŋ naŋ tuusuru tuusru i ye seewoo la. Niŋ i seewoota domoniŋ i ñanta sunu la le domondiŋ. Niŋ seewoo le be ite la bunkoŋ kono toŋ bi i baadiŋolu la buŋ konokunboo le jee. Wo le ye a tinna seewoo tuusuru tuusuuru. Niŋ i seewoota domondiŋ i ñanta sunu la.